Ndraiky andro zaô da nisy mpanamory sambon-danitsy anakiraky hoe nipetraky tamin'ny palnety raiky zao I planety io da tena planety izay ipetrahan'olo vaovao, olo da mbô tsy fahitany mihintsiny, na ny kolotsain'io olo ao, na ny fombafomba fiteny da tena miavaky iaby Da lafa nahita ny olo reo amin'izay zany i mpamory sambon-danitsy io, da niteny tanaminy hoe: iaho tiky tonga tamin'ny planetanareo teto fa i aho avy amin'ny planeta hafa, ka mba miangavy aminareo aho hoe aleo aho hijano aminareo eto heky mandritran'ny ndray andro, fa lafa vita ndraiky andro zay da mody avao koa i aho